Ikuloor, ikuloor acum. <hesitation> ţí mëndúu ngël dí faranse acum me ţí manjakú ací limite waw: á <hesitation> ikuloor dëjánkal ací, dëjínal ací, dëfáacal ací, dëfëlal ací, dënáam ulël ací dënáam uláar, <hesitation> dëtopal ací. dëjánk fáan, bëjín fáan, dëfáac ţáan, dëfël mbáan. Yul yi meeyun ţí ikuloor yi yëlan yi pëndú ţí manjakú waw.